Gursuyi racu kanna cifi walla cifi bo, cifi walla cifi bo? Cifiwa ye ndedi cifi bo nga- ye ndedi? Maa wutiyediwa gursuyi racu kanna cifi ye, cifi bo- ye. Cifinga kanaa lamar dimina, diminayedi. Kanaa gursu fandumu lamarnuma dimme, ayi adi kannaye retangu, kannaye retanga ayi kifo gursayi kifo ayimea ca gursa tambuyediwa lamarnumma niro walcu njibo. Kuru kanaa sowur sowuriminayedi, sowur sowurmiadi, gursu tambua niro wallcu njibo. Niyi gursu fandum, sowurnuma fandum sowurkumo adi, kanaa jilingu tullo, ayime niyi awo adi niwa jenju tei do, gursayi yunguno. Adin fandun kanawumo adi ayi kifo gursayi kifo, gusayi kuru awanumla nyi daa dowofo bul, awo ndokon kadam bo. Gursu faa kandumo adi kannaye jilingu tullo niyi fandimi. Ayi kumadinima, niyi ca bul ayinimbe walcu njibo, gursa kandumo gursayi nanum kanaa ca nusuwu nagissa gursayi yuwu kurumbulo. Ayime, gursu kanaa kanduman lamarnumbe kallimi, uturnumbe dimi, cunum nanimi, ananangando adi kannayi langu fandimi. Ayime, awo ca niro walcu njiba ngaayo gursa kanaa ndokon kadaman awonuma ngaayo kanaa walcu njiro walci. Kuru kanumla ndoko dea taaban nacukuro, niyi awo imina tambiyediwa, niyi kor kottaa dowo gursu kadamo gursa yadumu yedime, kannadi niyi dowo dun kanumaye kannayi adi ayiyayi gudo, gursayi gudo. Kuru niyi daa dandi, dandi taaban yukurum damido kanumlayi gursu sideyi yuwu njisengu njadu raanja ayi adi kannanimi. Kannadi ayi kifo gusayi kifo, dowo na kanaa kundodi curon, kundodi raantibowa ko. Gursu faa tame, ko gursayi niro raani nji bo. Nadin duna gursiyedo kanna cifu njina bo. Sobowo adi nangando, gusuyi kannaye te kannaye cifi, kuru kanna tuwu cifiboye. Sofowu adi nangando, gursayi ti indiye te cifi ye cifi bo- ye. Kuru niyi kanaa kideronum kramadi, lamar yambe ruwu dimi, gursa tamu lamaryambe ruwu dimiwa, yamma kannayaa niye kannanum, ayime, niyi martatimi martadi martadi ayi kanna, kanna ayi kuwudo gursayi kuwudo. Ca niyi gursu tamu lamar yammben gallumboyediwa, niyi na kananimina bo, yammaye na kannayei na bo. Yamayi kuru alaa dumu kannayenuro niwa na martanjeina bo. Sobowu adi nangando, gursiyi kanna cif- ye cifi bo- ye. Kanna jili kanaa alaa hararo trandirina nakiro hararo trandirina ngaayo, gursuyi tuwi inji bo kanaa. Jili kasa la mboliyedi, jiliro kasa la naskiye, angalyedi awola kanaaa ilim ilim manimi gursu tamidowo ilim manimidowo, niro ilimma klanumaro jei bo ko adi na gursuyi cifu njina bo. Ayimia adi awo niyi, tiyinuman nakissa tiwo gursuyi tuwi cirmbuli ba tiwo. Awo la kanaa gursuyi tuwi cirmbulia ngaayo gursuyi tuwi cifi, awola gursuyi tuwi cirmbuli ba, gursuyi racu niro cifu nji bo. Ayimia gursu ti kanaa rawonanga daa hatu te, ayimia ti awo ngaayo tuwu do nji bo. Sobowo adi nangando, gursuyi awola cifiye kanna laa cifi, kanaa laye racu gursuyi cifi nji bo. Kuru kanaa lamar dinaya daa dowofo gursun tidi nguwunga ngaayo gursun tidi, gursun tidia adi kanaa dina wunume awo kanaa yam, kanaa kannayo soriya gufunguedea ngaayo gursayi cuko kannayei, kida tambudowo kida fandumo, kida adi klan gursu fandimiyediwa niyi kannimi adi ayiyayi kuwudo. Gursayi kuwudo, kanna adi gursayi kuwudo, kuru niyi kawu gigimi ko, gursu tambuwa ayi ndunanum, ayi rawunonum, rawuno tambu. Gursu tammia lamarnuma walcu nji, adi kici gursiye, kici gursiyi jili cife tiwo. Kuru yalnun kadamo, yal kadamadi gursu tammia kangal allaye wayiya dowofo awala tandiwa kannayina yedimi tandiro, tandiye adi, sofowo adi nangando kannayiye niwa jewuro yereyiye adi ayi kici jili gursiyi cife tiwo. Kuru niyi na adin, fuwu yammbero kramo, fuwu yammbero kramma gursu tamia lamar yammbea ngaayo, cunum nanimi, adi gursu gursayi jidi, adiye kanna jilingu tullo, yamma niwa martajei, niye lamarnguedea ngaayo kallimi adi jili kannayiye gursiyi cife. Kanna jili gursiyi cifi ba, kada tiye tayisiinei bo, do kada kanaa gursiyi cifi ba, jili la imambeyedi jili la awola kanaa niro. Gursuro walcu nji ba di ngayewaye, adi awo gusuyi tuwu cifi bo. Yeyi gusuyi kanna cifi ye, cifi bo- ye. Niyi ca ndoko dea kukurum do, abanumiwaye kannumlayi warada dugurno, warada dunjiria niyi warada adi fandum ndokonummaro gayiya ayi, kannanimi kanna adi jilinga ayiyeyi kuwudo gursayi kuwudo. Laan daa dowofo, ti kanna laan daa dowofo, kanna te kanna tenuye, kanaa kanaa. Masalan kanaa, guro kutumo guro kutumana, guraro curon kudum inji kuwudum, konu kudum, kuwudimea ayi, niyi do dun kamma ngaayo kannayi. Ayimea adi ayiyayi guwudo, rawunayi guwudo. Rawunayi ti ayiyayi kuwudo, gursayi kuwudo. Ayi na la kanaa ktambe ktantumbedi, yan ndandi ca na kiyitro yanguedea goyo caradunuwa, cafandu raani cafandi ba, kintiguedean niyi rawunonuma tandum kumo. Ni ta do dun kanna adi gursayi kam sidea ngaayero siforo walci. Dayi ananangando, laanni di <noise> laanni di awo kannaro trandirina gufuro cifiwo.